Okei, ong toothbrush ong o'ko kewi ki'mee'kong, kewi ki'mee'kong. Kewi ongi toothbrush ki'mee'kong ongo o'ko ngung bacteria, noi ong pau memmo, pau memmo ong o'ko toku ki'mee' sihungku, noi ong kewi aramee'kong hokoyoko using ngongkong ong brush. Impa aii ooh haha' aii mirahu hoko tiwoning ngawah ngokong brush yaki, impah tatapu honna ngokong. Impa ong bras toku using ngomo nu'kui aii nee manni roki noyori mosi'ka nummo nu'kung, ong kewi mosi'ka yemummo uwa yewoning ngawah ngomemmo. Impa ho ongi brush tapumu'kong ong o'ko kewi ki'mee'kong, kewi ki'memmo impa toponing ongko kewi smat ngawah tuituhetong toponing o'konoiku inakiku hoiko brush toothbrush. okei brush ho owotiwo ngawah, ong kitoriya ngung pekong ko, kitoriya ngung pekong ko ho manni mukisa. Impa ong o'ko colgate yaki sirewungmo using ngongkong, <hesitation> colgate sirewungmo using ngongkong hoko ho hoko impa ho hiya bacteria tukong hoko hiya tiwa'. Ongyori brush sirungmo using ngongkong, impa brush manni every three months sensikarei koring. every three months, three months nongku manni o'konoihetong sensiki hetong, eneke musika nopihetong. Mukisah nopiro eneke ho mukisa using ngoihetong. Okei impa o'ko brush using ngongkong <hesitation> onnowo kiakia', kiakia, ko ki' rorohetong oo roki owoning rorongupe every aii onnowo yaki o'ko manni pauroro, pauroro manni brush using ngoihetong. Impa pau noi yewoning yenohno neihetong ko manni brush ki taparoto hetong, impa mungonoru aii aatihe pimo aah kori toku mero o'konoroi manni brush using ngoihetong toku mero aati, brush roro aatihetong.